Tarbiya demgal Rasha ɗon nder duniyaru, ngari haɗa ha laawol majjibe, baawol leydi, e nder ɓe marɗe. Russia ndiyam waɗi mawɓe ɓernde waɗi ɗiɗi fow e kalam ɗiɗi e fina, no ɗum Tolstoy, Dostoevsky, Chekhov, e ndiyam mawni Pushkin.